لا طبعا دا بالفلوس شفايدة ايش فايدة العمر? وانا ما معي فلوس ما معي اللي اصرف به على نفسي ما معي اني لو مرظت ولا جاني صداع ولا شي اني اروح اجيب ادوية او حاجة طبعا <hesitation> مع تقدم الزمن الاشياء تصير اغلى فطبعا لو عندي ظعف عمري لو بعيش مثلا مئة وعشرين سنة على نفس راتبي ولا نفس معاشي خلاص معاد معاش ما راح يكفي شي لكن اذا معاي ظعف الفلوس بنفس الوجت بجدر استمتع فيها.